Sõgõl om sääne asi, et <hesitation> sääl ommaq kas säändseq metallist vai plastmassist <hesitation> niguq võreq, koh ommaq väikeseq, väikeseq mulgukõsõq. Ja midä väikumbaq na mulguq ommaq, toda väikumbat <hesitation> kraami nuuq mulguq läbi laskvaq.